Soyabonni tashkil etuvchi qismlar judayam ko'p. Misol uchun, birinchisi-kengash deyiladi, yomg'ir yoki quyoshdan ximoya qiladi <hesitation> ustidagi qoplamasi. Bu odatda polester yoki boshqa suv o'tkazmaydigan matolardan tayyorlanadi. Ikkinchisi bu-naycha, markaziy shtukdan kengashni ushlab turadigan metal yoki <hesitation> shunga o'xshagan <hesitation> qism bo'ladi. Naychalar yoyilib, soyabonni shaklga keltirish uchun xizmat qiladi. Uchunchisi bu - shtok, qulaylik tarafidan joylashgan uzun, markaziy uzun bo'ladi va u tutqich bilan kengashni bog'laydi. <hesitation> Va tutqich <hesitation> shtokning pastki qismida joylashgan bo'lib, <hesitation> siz <hesitation> ya'ni inson qo'li bilan ushlab turadigan qismi hisoblanadi. Bundan tashqari, tavos-soyabonni ochish va yopish imkoniyatini beradigan mexanizm hisoblanadi. Tugma esa naychaning uchida joylashgan bo'ladi. Bu kengashni kuchli ushlab turish imkoniyatini beradi. Shunday qismlardan tashkil topgan bo'ladi soyabon.